Mira dighi bo di ke denaan bo mo oye ma mi ra odini digeeny adol iduon mia blem bo mem di mem mo opo emighom araghaaph pha mi mi ubem ni iduon esi phi si phe mi ra dighi bo mi atugha bo odighi adighaagh mignonimi ikpoki <hesitation> ologhom mani oguphoghomaani otu rodom pga adien mia amoghni esi <hesitation> ominani awe ko miini mo iimo rodon pho adien b/kos mem di eten mu moghan esi omina mu buua ghan esi bin mi arugh esi mem di olomami rami omogho ogbara gbara mu ubhua esi mi aryghan esi ribamamuuny pha ami bu rodon pha dien mi ma moghaani esi omina mu mo edien miyar lo iphu imi ku edi mi ka lehni riyar lo mi ra wa oghonaani iba mamuuny ami ma sumar mikipoki <hesitation> askul oo mikpoki ezan oo torotoro bo araak iphi ipe ribaghami bi mi ibama muny pha mi ni badighi ni ra ango mu senaan ogina ode pho awe ro miini me <hesitation> me dighi igey ringo imi bile khen odighi pho mi ra dighi gha bo khen ebile khen ni riloghonaan ini dighaagh iloghonaan imi dighaagh ri phophe ni mi ri phophe ni mi riingo ni mi sue mi aghi arighel iyar oleba retol ghaani po ku idighi di mi adighi ghan ku ri ghaami ghan imi awe ro miin ghan mo mi odi ni digeeny <hesitation> adol. Aamem mo opo pho mi k/omogh bo esi orol pho mi ughi arugh otu oye di oghol ma nweneke sien okana mi aghi arugh oyu oye pho phon pho ku olom ra niir pho phon pho umereghan ma mi upoghu rebal diroor ku omigh suor ku omoor idi di di di aloor ami ipo ghan aloor ami ipoghan ku obioh ami ra ka pha ghen mame mem mi abeni enaan nura mem ku edi na ku tagharanaani imi, mi amoghi abeni enaan mo utagharanaani mi mem mo opo pho olom ami ra mi umogh ogbara gbara ku enaan utaghara naani imi dio mi umoghani otu ota dighaagh ami ku enaan itagharan ni imi di mi amogh u dio pha di phe pho mi amogh bo otu adighaagh olo ami mi unaani ke boonh adiroor ku mi anaani ku eru ejighi teeny dule ibamanmuny ai rami ohaani iduon mum mi ra zu ghi ilo iberaan ni ili beraan imi otu pho oye u/beni mo udika kia na azu bo sien mum oye u/beni imi mo udika ku na amitiom bo sien ukpe mem di mi amitiomaani ukpe <hesitation> torotoro bo esi biberaan imi ku edi mira mitioni ghan ukpe ku <hesitation> iboh emuza igeya ekpam ami toro amem mi <hesitation> aghughi ephe pho otu itugha otu arokonom mo mi odi bo mi ra konom gh bo we pho ra mem lo mi <hesitation> mi amoghami esi di mika ki ku amina aloghaani emuami mi abile abetenu diriir abile atu ku oomo ho idi mi ra ango ghan diseph oouwgh we pho b/kos enaan pho bin enaan i lo bo obo oomo phi phen mi ka tue amiin. Onaan pho bin bu edi nui ro ngo ghan diseph, to robo ilo mi aghaaph mi ra ngo ghan diseph omogh awe enaan mi abeni. Oogh awe enaan mo ra deghi ro ologhonaan ghan ami dighaagh r ophogh am wua na ra pogh bo reghanom pho ami rophon ehna pho ken olum na ra pogh bo ku obophonu pho odi bo obophonu m/nho bo ehma pho kobo oye ka/ne kua told ku amogh iboh ku amogh ophalabaal ologhi mo raloghi omorgh awe enaan r'adighi iphen k'adiraph di mi amuogh oseph odi.